<hesitation> nzi ndakenya kudeka muchele, ndanganga muchele ndalamo vuchafu, ndaktoa vuchafu, neraa madzi kumahiga, neramo kachumbi, neraa neramo a makuta rutiti, rutututsu ndakatamo tufura, madzi kakaseremana, nendamo mohe, nendukama muchele nefunihka, neramo nehamba mulaa mumahiga kuchaga kuya. Mchele kuyidzaa polepole. Polepole nesundama mulaa polepole, nikuvedzaa madzi kakachaga kukamamo kidogo nenjiula neraa hasi, nembukula libati lindi, ndaho <hesitation> fundika kusifuria ikulu nendako a manda- manda koomye muchele kwa kuhigulu kulya, nende kwa hasi kuye polepole, kulake kuva mumbisi dave kwakayia madzi kakakamamo neraa hasi sifuria has nenjaka kuinula, ngavira vandu vachanga kulya. Nikhuva kwakalya mchele kwetu kuhile vulahi vwene kalaha. Si kuli muvisi dawe, kuvetsa vandu ve, valitsa nivayanzi mchele kushile vulahim ne ndio mchele kudekwanga.